لو حصلت أسبوع فاظي أول يوم بروح البحر أتمشى وأريح راسي اليوم الثاني بجعد في البيت، أما اليوم الثالث يمكن بروح الجبل أتنفس هوا نجي وأغير جو، أما اليوم الرابع والخامس بجلس مع الأهل ونسوي طلعات صغيرة ونستأنس، والأيام اليومين الباجية أبي أجظيهم في البيت أجرا كتبٍ جديمة.